Gne biby fantatro ka hoe miaigna ambanin'ny tany zao a, ny haka da eo koa, gny <hesitation> kadradraky, de eo koa gny <hesitation> bibilava, gny <hesitation> trandraky, sokina reigny zay fantatriko.